ⵏⴰⴳⵏⴰⵡⴰⵔ ⴻⵍⵙoⴼⴰ ⵇⴰⵡⴰⴷ ⵎⵉⵣⴰⴷ ⵏⴷⴰⴽⵀⴰ. ⵀⴰⵇⵇⴰ ⴰⵍⵡⴰⵔ ⴻⵍ-ⵊⴰⵔⵉⵎⴰⵏ. ⵇⴰⴷⴻⵔⴻ ⴷⴷⴰⴷ ⴻⴷⴳⵓⵔ ⵡⴰ ⵉⵎⵏⴰ ⵉⵀⵉⵏ ⴻⵍⵙoⴼⴰⵏⴷ ⵡⴰ ⵙⴰⵔⴰⵡⴰⴽ ⵙoⴼⴰⴷ. ⴳⵓⵍ ⵎⴰⵏⵉⵀⵉⵏ ⴻⴷⴳⵓⵔ ⵡⴰ ⵉⵎⵏⴰ ⵉⵀⵜⵔⴻ ⴷⴷⴰⴽⴻⴻ.